Nah aku tu pagi tadi kak tu jam lapan yea jam lapan tu beli nasi odok di bibik depan ade wong jualan kan nah aku raso e carek buat nasi odok tu kan pertamo tu nasitukan di cuci beras beras tu di cuci teros dimasak pake ayo santan santan nio kelapa kan pakai santan nio dem tu yo dem di jual nah siang tadi tu aku tu makan nasi goreng nah makan nasi goreng kan nasik goreng tu na carek buat e tu mudah kum b ku be biaso buat di asrama nasik kan dem nas pertamo e tu nahan bahane kite tumes dulu e cabe bawang kan dem tu masukke nasi dem masokke nasi tambahke bumbu bumbu a ade bumbu sasetan pulek tu kan yang siap saji di warong banyak bumbu dem tu e di oseng oseng kan di masak dem tu baru ditamba kecap dem ditambah kecap tu dem jadi kan nah dem tu biasoe ku tu ku beli kropok nah kropok tu bukan kropok beli kropok mentah be mata be di warong beli kropok di warong Panaske minyak dulu dem panaske minyak dem tu di goreng kropok tu nah pacak banyak kan sekalian ngestok pulek kan ontok makan makan selanjute nah petang tadi tu aku tu makan ini nasi padang nasi padang laok ayam laok ayam goreng nah nasi padang tu kan biaso nasikan dimasak teros ayam e tu pertamo e ayam tu biaso nyo beli ini dem di potong di pasar dem dipotong biaso tu di ungkep dulu kan pacak lembut diungkep dem di ungkep itu di goreng dem di goreng angkat dem tu carek masak ini kuahe tu kan santan pake santan di masakkan pake bumbu bumbu cak micin garam teros cabe nah